<hesitation> د نیوزیلند وچه د نړۍ له نورو وچو څخه ډيره فاصله لري. نیوزیلند د نورو سپورتي لوبو تر څنګ د کرکټ تکړه ټیم لري. همدارنګه هلته د اس ځغلول او رګبي لوبې هم تر سره کیګي چې دا لوبې ډیر طرفدران لري. دوی غره ته ختل هم ډیر خوښوي، همدارنګه د دوی سینما هم ښه وده کړې ده.